ס- איך עס בערך צוואנציג אנדערע מינע סנעקס א וואך. <hesitation> סתם אזעלכע מינע טשיפס ווי פאטעיטא טשיפס און קארטווילס און די מינע זאכן. נאכדעם עס איך אויך סנעקערס מיט אלע מינע דיפס אויך אלס א סנעק. <hesitation> איך עס פרוכט אלס א סנעק.